Ndamien jun inka yukui ndá jun telaraña ujun, un tendó aningue eya'a ñuu ñaya'a tendoké nindeva'aña nda chika me'e, chika nani yukandelia ndakanré kachika nayenia ke'e iñan ngutendavii kinind'a atraparme ujun comida me'e iña jun nguteke ndaka kenuu jun uun mejeteke ndejime nakuachata me'e juiña'a, mucho ña'a hoyanria chi'i ini'a ña cuenta trampa cuenta naiña kiuña teña'a ngon ndenenió nachí chendua nameyi'a, iña'a yuku na'a chivee ketekuando dos nde ujun ihó uu, ichí ndeku un xhingache un kuediña trampar, me'e comidame enga tuku kuenta hí ha ndikuita'a.